Jângegà dyä̂täji yó tjōmëch'i k'a jñíñi má ràsö́p'a 'ä̀t'äji yó tjōmëch'i yó ndíxu k'a ná posí k'a síbi para ndánajo para jiára 'ägäji yó pjèjmeji

Yó té... rí mbés'i k'a jñíni nú mbáxua nú ts'ísi'ño k'a ä̀'täji yó té

Rí né'egö jânge rí bǚn'k'o porque yá 'òtjō... 'ṑtjo yó té'e k'a dya k'â'aji ná jó'o

Ma rí b'ǘb'ü ts'ë je kja téje mâ jà nge na 'ü'ü rá pjěs'i nà ts'indajme rà mijmi para rá jogǚzü kja rá ndáma jànge ndé rà m'â'a

Yo té'e kja jñǐñi ma ri chjěpji zénguatsj'üji

Yó të́'ë jéch'eje k'a rá dyä̀t'äji nú tjū̂'ū

Rá jéchi ga rá jä̀t'ä k'á rá sî'i nú ndíxu.

Yó... síji kja jñíni ngéjo tjö́sëjme o síji... ná limonada

Yó pjíts'k'oji rá jñátjo, ñá'a í nána ngé... ngé k'a gó híts'iji

Gà xí ko yo te pā́rā jñā̂tjo ñā̂ k'a dya í ya rá b'ézhi

Ná té k'a... k'â'a rí né'egö ngéjio ngánde k'a dyá ná nójo k'o jíts'iji k'a rá kjâ'a

Rí 'ätpji... nú rá... rá mbêzhi nú jñátjo pero dyèk'a... dyà... yó t'ǐ'i k'a... k'a tëji kja rá 'jích'iji para dyà rá mbézhü